<hesitation> se onni i na mɛna sisan sisanɛ o lo nɛ mɛya vɛ ni tun nɛ mɛya vɛ mɛya vɛ canada canada besin mɛna canada besin mɛna abe canada we nɛ ɲusinu bani coza na bawero chance um bawe nɛ chance bani cozana oro bwe ba americain na yawe nɛra chance bani cozana um a'o sɛ owa sɛ owe zun a'o sɛ awa sɛ kua mɛ kuma cruru mubɛ'a owa lagoci ba farafina tuan mɛ betuan mimini oyi wa sɛwa tun heyɛ omi ji tunuwo bua mɛ omi canada walima ba etat-unis o tonu nɛ owa we owe ji be muyi owe ji be muyi awe kua o'ɛma tomuna meya choisi canada sisan sisanɛ an vɛ mi